هو، سنګاپور یو څو ځانګړي دودونه لري، ځکه چې هلته مختلف قومونه لکه چینایان، مالایان، او هندوان ژوند کوي. یو مشهور دود یې چینايي نوی کال دی، چې په ځانګړې توګه د سنګاپوري چینایانو لخوا لمانځل کېږي. په دې جشن کې خلک کورونه پاکوي، سور رنګ لرونکي سجاوۍ کاروي، کورنۍ سره راټولیږي، ځانګړي خواړه لکه یو شینګ خوري، او ماشومان ته سره پاکټونه ورکوي. دا سره پاکټونه د بخت او نېکمرغۍ نښه ده.